Аввал, шимиро бояд тоза ва нимтар дошта бошем. На хушк-хушк ва на хело тар. Агар хушк бошад, метавонӣ бо оби дорупош ё буғ нам диҳӣ. Сипас, оҳанро мувофиқи навъи матоъ ба ҳарорати дуруст мон. Одатан дар тамғаи дохили шим навишта шудааст, ки кадом ҳарорат мувофиқ аст.